أفظل الاستزادة في الوقت الوقت هو أغلى شي عندي لأن إذا عندي وقت كافي أقدر أحقق أشياء كثيرة واستمتع بحياتي أكثر ممكن أخصص وقت لعائلتي وأصدقائي وأستغل الفرص اللي تجيني. أما المال صحيح مهم بس إذا كان عندك وقت تقدر تكسب فلوس أكثر تتعلم مهارات جديدة. وقتك هو اللي يعطي لحياتك معنى ولذلك أختار الوقت.